<noise> e che ncholo mbak ta mbak ta nzy tre'ya tzi mbak narka njwi'rka mbak ta mbak nkuyn mbak kol mbak ta mbak, ndyob li nza mbakna na, nab na ya mbike mbak lad tad mbak ndyopxi mbak yis ta mbakna nabaza zepa nryo thib mbakza nchub rop nzy izyo'na nges tan, nchale yek tan chop jwa'na nxub yijza, kij mbay popa mbye lozo kij mbak zera xe kue mbay zera gax mbak za ya' ngolo mbak ta mbak ze.